इटली संस्कृति भी विश्व प्रसिद्ध चा। इटली मां रेनेसा का टैम बहुत छाई इटली में आॉपेरा का समृद्ध इतिहास है। इटली में पिज़ा और पास्ता बहुत लोकप्रिय छन। और इटली मां वाइन भी बहुत प्रसिद्ध चा।